هواتي هي الخياطة، ونفضلها برررشا، الخياطة نفضلها على برشا حويج، ولونها هي راهي فما حويج خير منها، أما أنا هيك اللي تعلمت من صغري، ما واصلتش للقراءة وتعلمت الخياطة، والحمد لله حاجة به هي ياسر، ما هيش حاجة مش موهم.